ina wonɗo wen se ni na bonoti ki bom mi muna ɗoki koi kai so ka ban mi kaba anin fa mo ɗa no ko ban bu ko ka bano ka bun ka ti no ko ko ban bu wom bu sen a bom bu amma ko ka ane tu ai mu anei amma yo ka ban bu mu ana lolo kai so na anshe moɗa no ai amma na ban yyan uwa no kom mu bolo sabok ka ati shuta shi dai yake boi yyake shuta si andi amfani akwai ku boiku shuta bu ka gaɗakka bop raɗa ai andi go ina raɗad ko bu ai bo ya ka bonoti ka bonoti boi Ngamo ka bonoti bo ngozum kabono ti bo kare kare ka bono tu bo fulata ka bontu yyare siyake to non tu ai ka gorfo bu kauso ka bonan tu yaren mu ai ka gorfo bu amma na man bu ai ka gorfo